ऐले को परिबेस माइ यो ब्यापार ब्यवसाय को परिबेस, पढाइको परिबेस, अनि यो गणित हरु गर्दा कि लेखा अनि यो हर हिसाब हरु गर्दा कि लेखा चाइ क्याल्कुलेटर ले बहुत महत्वोपुर्ण गर्या हुन्छ । हमिले काफि माइ लेख्बटी एक बाइ एक जोड्डू पडिग्याबटी चाइ सम्भव नहुने कुरा का ले हिसाब हरु हुनान जो चाइ क्याल्कुलेटर ले गर्दा समय ले बचत हुन्छ, एक सहि प्रकारको हिसाब ले आउन्छ। क्याल्कुलेटर ले गर्दा बिस्वास ले जनाइन्छ। कहिले काहि दुइ चार रुप्या मुख ले हिसाब गर्दे हो भनेपछा तलमथि भैसकन्छ। तर तोइ कुरा हमिले क्याल्कुलेटर का माध्यमले गर्ज्ञ्ाबटि एकुरेट जति हो तति हिसाब हुन्छ । जै ले गर्दा हमिलाइ काम गर्दा कि सजिलो हुन्छ, यियि काम चाइ क्यल्कुलेटर ले गरन्छ ।